اختار انه اشعر ببرودة شديدة لانه الحر الشديد راح يسبب لي مشاكل جلدية وامراض اما البرودة يعني بقدر اتحملها وانه بقدر احصل أشياء احمي روحي منها ويعني حق أحاول اخففها